Gne karazane ronono, misy karazany telo: misy e ronono avy ame biby, da misy e ronono avy amign'olo da mahasamy hafa anazy izay fiaviany izay! da misy evao koa gne ronono avy ame zava-maniry, de gny e iny zava-maniry iny! mety hoe voany iny e disagny da avy aminigny no angala e rononony.